Iba le u yé i mbay, lihep li bes we, ndi le u gwéé bé bie bi nkana, u nke nga u pom kôgmot, u téé yo, u hôô, u baa yo, u nyo imalép ma. Malép ma kôgmot ma ntibil lihep ngandak. Ndi yak lum i nla hôla. Doñ kôgmot ni lum bi nla hôla inyu itibla lihep. Bape ba nkal yak le yak binbe a hôla.

Basaa ba nsébél bomede le ibañan-bon-ba-Job inyu le, ndoñ i nkal le, ingéda di bé nyodi i Egyptô le di nkahal lo munu, di bilona job jés nyoo, ba nsébél le Um. Um a bilo a n'yéga bés. Nyen a gwéé iMbog ini le Mbog nn nkoda u ntoñ. I mbus i Um nu nyen maMbog mape ma biyiga gwéé kiki bo Mbog Matuk, ni Mbog Bibañ, ni Mbog Matuk. Ndi Um nyen di bilona i Egyptô.

Mut a ñ'was ntjep u Mbog. Hala wee mut nu a ta bé i lihaa li Mbog. Mut nu Bot-Mbog i ta bé i lihaa jéé. Mut nu isañ a bé'é bé Mbombog, to sôgôl wéé. Ndi a gwés naano le a nkop Mbog. A n'nôgla lôñni lihaa jéé. Ba sul nye kiki mut le a nla a nla ba Mbombog. Iñwedga nu nyen ba nsébél le a ñ'was ntjep u Mbog, inyu le Mbog i bak béé ilihaa jéé.

Maok ma maén i loñ i Basaa, ma nlôl i nkok. Nkok wee nsim to le ngañ le u n'net, i kwo i hisi, ndi ba pom yo. Ingéda ba mpom, mom u yégle, imom u, ba bañ ngangabi, lôñni nganganbi, ba bañ sogoo i yé le u nhô mom ndi i ken-ga maok munu i ndek. Nyen hiki kekela ni hiki kôkôa, imut a nsee maok, a nke a yoñ imaok ma, a ha i hél ipe. A see nkok, hala wee a pubus ihoma nunu maok ma mbôk inyu iboñ le maok ma mondo ma bôdôl ki pam. Hala nyen ba nsébél le lisee.

Ba bé yil ngond Basaa i jôl lini li bôda le Ngo. Le ingéda u n'yi le Ngo, wee ngond i Basaa i. Ndi ibilen bini, basañ ba m'béna ha bé ha Ngo. Inyu le pok, niglanigla. Niglenigle kiki bôt bape ba gwéé bé baNgo, wee to bo ba nha ha bé. Ba ba nsômbôl pôna bakana. Iba, bape ba gwéé ngôñ le ba so'o libak jap. Kiki mahoñol ma yé le, ba m'bén Basaa i loñ. Wee inyu iboñ le maange, jôy jéé li tagbe homa, a bana bé ndutu yokiyo, i m'béda le ba héya Ngo.

I loñ yés Basaa, di nlamb ndégél hikok, hala wee hikok hi ba nté ba ntét bitôñ ba ha i nsugi. Ba ha bipaga, ba ha hiônde. To le iba le ba nha bé hiônde, ba ha ngond. I loñ i Basaa, ihikok hi hyon bés di gwéé. Ndi i biloñ bipe kiki bo Bamenda, ba nlamb Eru. Nyoo i i pes bi bi Est, ba nlamb euh koko, koko. Libii bok ba ban-ga hikok hi hiônde, di nsébél le hikok hi Libii.

Ilo bakana ba ba ba bé lo, loñ i Afrika, bon ba Afrika ba yé yi ane i makiñ. Ba bé yi iane i le démocratie. Inyu le kiki hihéga iloñ i Basaa, ba ntéé bé mut Mbombog iba le bo litén li nti bé kunde. Litén jon li n'neebe le isém itél ikaa a ba Mbombog. Hala a yé ibôdôl beehee. IBasôgôsôgôl, ibôdôl i Ngog-Lituba.

Iyem pes man Afrika a bikôs bé kunde. A yé ngi kôs kunde. Inyu le kunde i yé lana le, wemede u yi mpék woñ kiki u nkôble. Iba le bo mut nu a nlôl i mbégé nyen a gwéé we bot yoñ i moni, ndi a kakal we le u yé kunde, wee a nlembe we. Iloo ki la isukulu yosôna i n'nigil di n'nigil, bés i Afrika, i yé ndigi le i n'niiga bés kiki bakana ba yé iboñ le di tjôô libak jés yak di helba kiki bo. Ndi kunde bé i.

Moni ngomin a nkit i tas, mi yé inyu isaa basélél ngomin. Mi yé inyu ioñ madokta. Mi yé inyu isal minloñ. Isal igwel minson mi loñ, tôbôtôbô. Ha nyen imoni ba nkit tas, bôlô yap i. Isaa bilébla bi ngomin, ioñ minloñ, ioñ madokta, ioñ bisuglu bi ngomin gwobisôna. Hala, ni mape ki.

Hala. Matat ma ntôdôô, wee mut a ngwéhla we yom yéé le tat nye yo ha, bénge yo ha. We u yék le u kahal bénge m'béngege, le u kahal tat ntadak, u kahal bôñôl yo. To le u kahal nip mu ndék. Wee u ntat matat ma ntôdôô. Le u béngege u nibik. Ndi banga i matat i yé le, u ntat u ntis bé, u ntis bé. Bo iwañan ñwaa, u nt u m'bénge m'béngege. U nke bé le yak we u kahal pôôbe le u nlôô mu.

U nla nugna mbôngôô ni m'boñ, ni makabô, téntén, makabô ma môô. U nla nga ki nugna mbôngôô lôñni linyok. U nla nugna mbôngôô ni bobola. Ibijek ba nugna mbôngôô, gwo bi. M'bôñ, makabô, gwôô, manyok, téntén, ni bobola.

Um Nyobe a nsébla le Mpôdôl inyu le a bé'é mut yi, nu a bé tôla minkoñ ndi minkoñ munu i Kamerun yosôna, inyu iniiga bôt nseñ u kunde. Mpôdôl, jôl li bikônde yon inyu le a bi ke letee ipam i biloñ bi bakana, inyu ipôdôl inyu kunde i loñ i Kamerun.

Mam ma ñéba le bikét bi nkahal héñha ilen ini ma yé le ngim i mangéda u yé u tehe bo sôñ biôôm, nop a n'nay ; nop a n'no hiki kel. U koba ngim ngéda le sep i ñap i nlôôga ap bôt ba kahal tjelel. Euh u koba bitison kiki bo Yaônde, Ngôla, nu a bé lék bé, u n'nok le lék i m'bet i Yaônde. Nyono u koba le bo nyoy hala wee neige i nkwo yoo i Bamenda. Igwom bi gwobisôna gwon bi ñéba le bikék bi nn bi nkahal sela.

Inyu iboñ sambô i ngoo, u ntéñ hikôyi i ñwaghe, to le i kék, ndi ikék di nla nsébél yo le ñwaghe, lôñni hameçon nyono haana ; kidik i hikôyi. U ôm nlop i kédé lép, ndi u nlop u, u nlama bana longe i jél. U ôm. U nla ha to bo man két i koo hipéda hi két hi koo, to bo minsoñ mini. U ôm i kédé lép. U lo u hes. U ntéñ ñwo juu, u lo u hes juu. U nla hes juu to ngébél iba to ngélé iaa.

Iba le mut a yé i Bôt-Makak le a nsômbôl ke i tison i Buea, i yé nye nseñ le a sôs ndugi i Boumnyébél. Ingéda a m'bol i Boumnyébél, a n'yoñ matôa ma Duala. A bol i Lihala, a yoñ matôa ma nkena nye i Buea. A nla ki kil i Yaônde ndi sem-kwep liké a yé nye i Duala. Doñ Bôt-Makak. Bôt-Makak Boumnyébél. Boumnyébél Duala. Duala Buéa

Ingéda mulôm a nsômbôl bii maange muda, mam a nlama yônôs ipañ bakil béé, ma yé likoode ; hala wee a éba su. Liti pôs, pôs i minkongo. U n'nit yo. Iti likil, hala wee bijek bi loñ, bi bôlôm ni bi bôda. I ba bé ihôya kôdi i nsañ ngond. Ingéda u n'yônôs imam ma, ba nla ti we muda le u bii nye.

Inyu isôble nkônô u ngond, u nlama kôôba tjay di makondo ti u m'bible i hyéé iboñ le di tomb. Ngond yoñ u nkok longelonge i likogok, u bôô yo i pan, u m'bôô yo, u pôdna yo ni matjee ni matjee ma yômi. U pôdna ingond i lôñni gwom bilam bi nla ke mu kiki bo bipaga, nuga, to dinyet ni ni bas, ndék hilôba. Ingéda u m'mal ni bôô ndi u kôp mu i tjay di makondo, u kañ, u téé i juu. Nkônô u ngond u nlama le u n'nom i juu inyu iboñ le u bel ibol i ñem-kédé.

Yi i bakana i di nkôs i sukulu, i nhôla we itoñol mam ma niñ, inyu iboñ le wemede u la'a pam-ba i niñ hana i nkoñ-hisi. Ndi yi i nkoñ i nhôla we itoñol mam ma Mbog, inyu iboñ le we lôñni bilôk-bi-nyuñ ni la'a niñ niñ i nkon-hisi, i ba bé béé ndutu, iba bé béé maselna, we ni bilôk-bi-nyuñ, ni nkoñ-hisi. Hala nyen yi i nkoñ i yéne nseñ. Yi i nkana yo i ba i nhôla we itoñol mam ma niñ, mam ma nkoñ-hisi inyu boñ le we u la pam-ba hana ikédé libak joñ li mut binam.

Mbeñel a nloo ngwéé. Hala a nkobla le, boñ jam longe. Hôlôs nyuu iboñ jam. Boñ jam li yé ntiglak u jam. Ingéda u m'boñ jam bihôbihôô, ingéda u m'boñ jam le u yôñôl bé jo ngéda banga, li m'ba bé li ñét bé imis ma bôt. Li m'ba hôya. Li ban-ga ngada ngandak i dihôha. Ngandak i dihôha. Jon ba nkélél le mbeñel a nloo ngwéé.

Tison i i nlôôha lémél me i loñ i Kamerun, i yé tison i Ngôla Yaônde. Ngôla a nlémél me inyu le a gwéé lihep li yé longe mbebi yéé i yé ilam. Ngandak lék lék i i ta bé nyoo ngandak. Ni ki le euh kiki a yé hingôn hi loñ, tison bôt bakena tison ba njo sañ le tison i ba mapubi. Jon li nlémle me inyu tison i Yaônde. I ba bé i hôya le to lisane mapep li nlôôha bé let nyoo.

Mahee i biiba ni mut nu we ni nye ni ta bé loñ yada ma yé le, u n'nigil mam ma loñ ipe ; ingéda we ni nye ni yé ntôñ, u n'nigil mam ma loñ ipe. Yimis i yé mu le bon banan ba ba nla boñ le ba ba bé ôm-siñ ikédé libak li Mbog, inyu le ba yii i mam m'ma, i pes i isañ ni i pes i nyañ. Ba m'ba bé ôm-siñ i mam ma ma loñ. Iba le bo u yé man Basaa, bon boñ ba m'bana bé yi i i m'béda inyu loñ i Basaa.

I Mbog yés, u nla je nkônô u ngond. U nla je nsugi u ngond. U nla je nsak-ngond. U nla ki je hikok hi ngond. Hikok hi ngond. Hala wee, Ba nlamb bé hikok ni hiônde, ndi ba nlamb hyo lôñni ngond.

Inyu ikañ jala, u ntoñ minkôô mi makondo. Minkôô mi makondo ñwon mi yé longe. Bape na m'bôñôl yak minkôô mi bibubuñ. U ngwélél jala i mbus. Iboñ le minlôm ñwéé mi mimpéga mi tis bañ we, mi bol bañ i weeni. Mu i nlôm mpéga nyen a m'bôdôl hél nkôô, ndi u kañ ni mini mimpéga nwominsôna. U ham-ba nyono ini pes. U témb u kan ki mini mimpéga ñwominsôna.

Inyu ipom nkok, ingéda u n'net nkok, u m'bô u m'bénge longelonge, hee mom u nkok u nla bane. U bôdôl héya dibômbô, hyada ni hyada nyono i si. U bedek, hyada ni hyada, u bedek, hyada ni hyada, u bedek, letee, u ke u koba mom u nkok. Inyu ihéya dibômbô nyono i si, u nlama bôñôl ikét ba nsébél le ngwo-lipom. Ngwo-lipom i nhôla we ipa nkok, ihéya dibômbô di yé nyono i si. Imbus nlémlém u nkok nlémlém u ngwo-lipom won u m'bii inyu ikit mom u nkok itiga le mom-nkok u ki u bugi we.

Hala a yé longe i jam le bikey bi nkahal kek yi. Inyu le ibikey bi, mut binam nyen a m'bañ gwo. Hala nyen i bilo le mut binam a yi kek mam. A kek bikey bi bi nhôla nye bôlô. Iba le bikey bi nkahal kek yi naano, ilel yak mut binam, hala a yé ndigi maséé inyu libak li mut binam nu a nla hôyôs boña wéé, inyu boñ le bikey bi hôla nye.

I yé nseñ ngandak inyu mut binam iyi hop u loñ yéé, to le u Mbog yéé, inyu le, u nla ndigi pôdhene BaSôgôlSôgôl boñ lôñni hop woñ. Doñ u nla ndigi kôhna nguy i Mbog i ngéda u m'bôñôl hop woñ u libéé. Jon i yé nseñ inyu mut binam le a yi hop wéé. Ihop u, ingéda u n'yi wo, won u nhôla we le yak we u la'a helel Mbog yoñ, Mbog yondo. Ndi u nla bé sal mam ma loñ yoñ ni hop u mut mpe.

Iba le ba ntéé me nkena loñ, to inyu 30 ma dilo nga ndigi, kiki jam li bisu, me gatoñ le me heñel jam li sukulu ; me ti sukulu libak li Mbog, le u kenek i sukulu inyu i ku itôngôl Mbog yoñ. Mam ma n'yônôs m'ma, me n'niiga bôt bobasôna w banga woñi i ngomin, inyu iboñ le bo minloñ mini di m'bôñôl, ba mut a lo bañ le i ngii nloñ nyen a lo a biine binan, nyen a lo a biine bôm yéé. Iyom bakana ba nsébél le incivisme, i mpéé.

Suluk i yé mut i ôô, hala wee, a gwéé ngim jam i yé le a nlama pala boñ. A nlama pala boñ. Nsôgôô u yé nye i gwep inyu boñ le ijam li li yon, inyu ngim ngéda. Iba le bo a n'yônôs bé jo ha, bebek a nla kôsna ndutu mu ijam li. U n'nok le suluk i yé me i ôô wee, me nlama hoo boñ ijam li u ntehe me me gwéé ha. Hala nyen suluk i ôô a nkobla.

Kon u kon we ndék maange, u gamal bé. Hee, hala a nkobla le, likogol bôô i lem li ntomb bé. Likogol bôô i lem li ntomb bé. Jam u m'méya u m'boñ, li bak jam libe, inyu iboñ le u hoo heñel jo, hala a a ntomb bé. Hala nyen ijam li li nkobla.

Mut a nlama je bikay ni bitatam i ngim i mangéda to le ngéda ndéé yosôna, inyu boñ le nyuu yéé i ba n'yonok ni nguy. Nuga ni nuga i ntôhmba. Nuga ni nuga hiki ngéda i nsôk ti we makon. Doñ i m'béda le u pôônaga nuga lôñni bikay, lôñni bitatam. Mm. U je hikok, u j u nyuñ hipuma, u je nuga. Hala nyen nyuu yoñ i m'ba i yôni, i m'bana nguy i m'béda lôñni nom u m'béda we.

Lilôôya je nuga li tane bé longe inyu le kii ? Inyu le nuga i nla ti makon. Ingéda u nje ndigi nsôn u nuga ni nsôn u nuga, ténténtén nuga i i gwéé matjél ; doñ nuga i nsôn u nkôyôp. Ingéda u m'meya u nje ndigi nsôn u nkôyôp, nsôn u nkôyôp, hala a nti we jôga li makon i nyuu yoñ. Ndi kon u bisubisu u nlo mu, u yé ikon bakana ba nsébél le goûte. Ingéda u nje ndigi nuga i i m'bôk we maboñ u kahal ôbôs ôbôs we makôô.

Mulôm ikédé ndap-libii, nson wéé u yé le, a tôngôl ñwaa wéé, a ti nye ndap, homa linañle, a sômbôl nye imambot ma m'béda, a ti nye bijek le ñwaa a yiñba bañ to yom to yada itiga le a ke itoñ yo i mbégdé. Iba le mu i kédé ndap-libii, ba m'bana bon, imut nu a ti bon béé kii yosô i yé le i m'béda inyu iboñ le ba nañ longe.

I Mbog yés, u nla je tôñ yômi ; u nla je tôñ m'bômôk. U nla jél toñ i nsugi ; u nla helel tôñ môô. U nla ki je nyaa-bitôñ, hala wee u ntét bikagañ ndi u u ñwot bé gwo. Ibikagañ bi, u mpôdna gwo lôñni bo likubé, a ti we nyaa-bitôñ. Ngim i mangéda, di yé di bamb yo i sanga, iboñ le i boñ kiki i num ndi u kahal je nyaa-bitôñ. Doñ, hala ni, majél ma bitôñ ma. Mhm.

Masak ma yé ngandak i Mbog yés. Ndi ma tôbôtôbô di nla añ nna, ma yé ; ngôla-m'be, hijingô, bôlbô, m'baye, hôngô, hisigô, makune, koo, mauñ, ike i bisu.

Nsañ-mbay nyen a yé ntat-mbay. A nlama bana libak lilam i bisu bi ñwaa ni i bisu bi bon. A nlama le a tééda ñwaa longe. A nlama le a n'néñés bon longe ni ti bo yi i m'béda inyu iboñ le yaani ni nomaa, yak bo ba ba basañ-mbay ni banyañ-mbay ba téé sép. Nyen a ñane, nyen a nti o nyen a m'bii oda, nyén a nkéñ-ngaa le mam mabe ma lo bañ i mbégdé le ma téénga lihaa jéé.

Inyu ilamb kwem malép, u nlama ket kwem i wom, u huuna nye, u tañal nye, u jôa, u tét nye i ntjobo. U nla ki kônde tét nye i ngok. Imbus u téé bitôñ, u hôô nsugi ; nsugi woñ u bôdôl pél, ndi u yoñ kwem, u ha mu. U kônde makabô, u kônde hiomi. Kwem woñ a kahal pél. Kwem malép a nke bé bas.

Inyu iboñ le u lamb nkoo-hiônde, u m'bada hiônde hyoñ, u wañ hyo. Ingeñ u ñwañ hyo, u tibil bélés hyo longelonge. Ingeñ u m'bélés hyo, u bada hyo, u ha ndék i malép, u téé i juu, u bôdôl bôô, u bôdôl bôô. Iba le u ngwés, u kônde ndék bas. Letee u bôô nga u bôak u bôak, hi yila we ndomba. Iyom i yon ba nsébél le nkoo-hiônde. U nla yak gwés le yak ndék i môô i pam we mu, iba le u ngwés le n ndomba yoñ hiônde, to le nkoo-woñ-hiônde, i bana môô.